Chinani tongmung chamung wngkha belai kwcham tei paanch hazzar bisini kwcham. Bongni tomung chamung belai no kwbangma tei borok bolongo yongsa kuksa ni simi kheto o kaijaknai mai mwkhuitwng tei machine bai swlamjak chamung no cha o. Bongni kanmung belai kwbangma tei belai no naithogo. China o kwbangma kok bo sajago aboni bisingo ongkha mandarine cantonese tei tebo kwabangma kok sajago. China o kwbanma sal kaham palai jago tei o salo jotono mwsali tei tongthoklai khe borok tongo. Aroni nokbar twuibar belai kaham tei tongthokma tei kwchang kutung kaaisa bisi o manlai o.